La kí jy iá jü e dseli xa kää <hesitation> kä mⱥⱥ nuu re fáá’ra my iá jü jö e ná’ re lí fó’ jmí’ wéé’ dse kiää dse kiää ta jmí’ kié’ wee’ ba dse kiää la köö mýy re fá’ra xiro re tá’ra ñó’ e xin refrigerador wee dse kiäa ga la köö íi i kie’ xa ba mý jü e re fáá’ra jö e jia’ re lí fó’ e re tá’ra ñó’ jö ki dse iáá ka kö’ la ku my tóo ro’ jia’ tóó’ dsa ñó’ je güi’ my tóo ki dse li laa’ my kuöö re fáá’ra jö dse laaa’ i jö jia’ re lí fó’ re tá’ra je nyy bii ga dxó ba e re dxára jé <hesitation> je dxíi re fá’ra jia’ dse iáá e la ku my mó’ a jia’ wee dse kiää my mó’ jö dse kiää’ kö tü ‘ni jmýy ba ‘nɇɇ’ my mó’ xi’ ki xiro jia’ re kiö¨’ra xén’n dse li dxí’, jö to jiama ‘náá’ jö e re kió’ra jö dse lláa dse jiáá’ la kú tá’ mý e dse kiää ga wee my pápa jö my zanahoria jö dse kiáá kö tü jmi giaa ‘nɇɇ’ e tⱥⱥ’ ñó’ je güi’ e kiela’ jö ‘ná’ re kióó’ra xen’n ki xiro jia’ re kióó’ra xé’n kie’ dse jiáá’ ba jy my jü jö e jö ba jö, jiaro’ maa xi xá my jü e e <hesitation> e re lɇ e lii e jia’ ‘naá´’ re kióó’ra re fáá’ra jö kie lý í’ xá fɇ’ kie’ jiamaa ba.